Ntra èssiri 'n atleta o 'n artista famusu preferisciu èssiri 'n atleta. Chissu pirchì associu lu sport cu la saluti, ed èssiri 'n atleta mi piacissi pirchì accussì avissi na vita sana e in saluti. È certu ca si po aviri na vita in saluti macari senza èssiri atleta, ma chiddu chi pensu iu è ca essennu 'n atleta, na pirsuna si cuntrolla chiossai e manteni un stili di vita chiù sanu.